Ndu utoo mo a bboorini ta ma bâgaadnan a fnjiŋne, a bóji fjaam bâan fo. bta mdaŋ ma yali a bsaaye, bŧabñe, bbaraad, blaaŧe, blundi, mbúni, yuusi, bsangala, mbangaŋ, bseeŋa, búriye, hee búriye, blúndi, ge ndúbadus gí ta wi ma húrin yaa ge bâgaadna.